Mbiaguaju, <noise> maerapa yandepiaguajuta mbae yayapovaera esa yandepia guajuayave ñamanorai yae iruvaepeyave ngarako ikavi yandeve jaeramoko yande mbae yayapovaera <hesitation> ñaaro kirii mbeguepe kavi yaraja mbiaguasu ndie yaraja jokuae ikavita yandeve jare jayave kia irureta yandemboetetavi <hesitation>